Rof ovei non, kai non tan isen isen na mes toto tsunia mas rof non, ai mas pangis non tan toto tsunia bikos kai non tan isen mes tsikia ge ai pangis non ge ai toto tsunia kakaa tsun finon nei, so ka na katsian toto tsuma mas pangis non, so ai kain non tsun tan fo isen isen mes ai pangis non a toto tsunia kaa fiisen tsun ai tsun.